Ite mose one tana lino ho toe nganceng mose toe manga tekhnologi ho, ai tekhnologi ho ite ngance pande apa kaut, ite ngance kawe berita, informasi ko apa. Hitu tara nggo ite butuh keta ngasang tekhnologi, ai ite ho eme nggo manga ket iwo toe bae dite'd ga ite ga kawe one hape, kawe one tekhnologi. Ite butuh keta ngasang tekhnologi ho, ai eme nggo ite kut kabar ase ko kae ende ema one beo ngance kat lewat hape. Toe ma mena'n keta, toe ma perlu pake surat kole. Aku kole nggo eme kerja tugas eme toe manga bae'd laku tugas hitu aku ngance kawe one internet, ngasang ne google apa kole iwo'd hitu. Poli hitu ga internet ho neka danga lebi bail kole lite pake ne misal ne nonton vidio sot toe dia, hitu toe ma di'an hitu. Internet ho emi ata paling di'an ket lite pake kut hal hal ata di'an te kerja tugas, te telfon sama tau, kabar cama tau.